बुद्धिमान जानवर मा सबसे पैली डाल्फिन आंदी वे कू बाद लोमडी चा। हिरन चा खरगोश चा लेकिन सबसे बुद्धिमान जानवर डाल्फिन घा जू स्तनधारी चा।